Biby, biby voaloany marikoriko anay zô a dia lambo. Marikoriko anay io satria izy a tia miosokosaka amina fotaka be, dia zany dia zany mantonga ananjy marikoriko. Dia marikoriko anay faharoy ndreka koa a dia biby lava. Mamparikoriko anay le mahita ananjy mivalongalogna iny si.